guyaa alamisia kunen guyaa yaani inin eee jummaan bariyu halkalt isaa guyya sunn dhib yethee yaani inamaanen shughul isaa midhafetha Ghar Dini teennanen inamaa guyya sunn yaani jumaaan uftayarisha maaaan guyya gudhio hamaaaa akha borro inin jumaa isaa tekelezee dhulethu akas dhulethee